ف موسم الهجرة الطيور بتهاجر ف كانت القبيلة كلها بتهاجر سوا فجأة ملقوش عل- في عيلة معينة كانت مفقودة حاولو يدورو عليهم بس ما لقهومش ، والعائلة دي وهي ماشيه مع القبيلة في طير صغير كان عايز يشرب ف كل العيلة راحت مع بعض تشرب ف في ولد صغير لقى العائلة دي ف قام خد العائلة معاهم ف العربية والعائلة بقت مع عيلة انسانية مراحتش تهاجر مع الطيور